Ξέρω να οδηγώ, έχω άδειαν οδήγησης που τα δεκαεννιά μου. Οδηγώ αυτοκίνητον με ταχύτητες -όι μεγάλον δηλαδή αυτοκίνητον, έναν κανονικόν αυτοκίνητον-, αλλά που την ημέραν που έφκαλα την άδειαν, δεν εξαναοδήγησα, γιατί πάντα φοούμαι να μεν ττουμπάρω ή να μεν σκοτώσω κανέναν μες στους δρόμους.

Αρέσκει μου να συλλέγω βιβλία σχετικά με την ιστορίαν της Κύπρου τζ̆αι τις διεθνείς σχέσεις. Αγοράζω τού(τ)α τα βιβλία κυρίως που το παζάριν των γύφτων που γίνεται στην Αθήναν στον Ελαιώναν κάθε Σάββατον τζ̆αι Κυριακήν, γιατί βρίσκω τα πολλά φτηνά, έναν ή θκυο ευρώ το έναν.

"Τούτη η ερώτηση εν' λλίον παράξενη. Που ποιαν άποψην το λαλώ τούτον; Η ερώτηση ένι: Ποια πιστεύκεις ότι εν' τα πιο σημαντικά είδη δημοσίων υπηρεσιών για μιαν κοινότηταν; Όταν λέμεν την λέξην ""κοινότητα"" τι εννοούμεν; Τουρκοκυπριακήν κοινότηταν, ελληνοκυπριακήν κοινότηταν, μαρωνίτικην κοινότηταν; Όξα εννοούμεν το κράτος; Για παράδειγμαν την Κυπριακήν Δημοκρατίαν; Θεωρώ, λοιπόν, ότι η ερώτηση αφορά το κράτος, δηλαδή την Κυπριακήν Δημοκρατίαν, τζ̆αι έτσι θα απαντήσω, ότι η εκπαίδευσή μας είναι σημαντικόν είδος υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει το κράτος προς τους πολίτες, η εξωτερική ασφάλεια τζ̆αι η υγεία."

"Η πιο αστεία ιστορία που θθυμούμαι που την παιδικήν μου ηλικίαν ήταν μία φοράν που επαίζαμεν χωστόν μέσα στο νεκροταφείον τζ̆αι ήταν λλίον πριν σκοτεινιάσει. Είπα σε μιαν φίλην μου ""έλα να χωστούμεν, δαμαί, πίσω που τούτον τον τάφον"", τζ̆αι ο τάφος είσ̆εν έναν χερούλλιν τζ̆' ετραβήσαμεν το τζ̆αι άννοιξεν, τζ̆' εβάλαμεν κάτι φωνές, τζ̆αι στο τέλος εσυναντήθηκεν ούλλη η παρέα έξω που το νεκροταφείον τζ̆' ερωτούσεν ιντάμπ-, ο ένας τον άλλον ιντάμπου έγινεν."

Όποιον μάθημαν τζ̆αι να μου εβάλλαν για σπίτιν που το σχολείον εκνεύριζεν με πάρα πολλά. Όμως θθυμούμαι ότι οι εκθέσεις ήταν ο μεαλλύττερος εφιάλτης μου. Η αλήθκεια είναι ότι εν ήθελα να κάμνω κανέναν μάθημαν έσσω. Το μόνον πράμαν που ήθελα να κάμνω ήταν να παίζω με τους φίλους μου στην γειτονιάν τζ̆αι μετά να πηαίννω να τζ̆οιμούμαι τζ̆αι ξανά το πρωίν να πηαίννω σχολείον, αλλά, χωρίς να κάμνω κανέναν απολύτως μάθημαν!

Θα μου άρεσκεν πάρα πολλά να πάω διακοπές σε εξωτικά μέρη, όπως Ταϊλάνδη, Μπαχάμες... δηλαδή μέρη με... εξωτικές παραλίες, τζ̆αι να απλώννω που το πρωίν ώς την νύχταν στην παραλίαν τζ̆αι να μεν ι-σκέφτουμαι τίποτε! Αν εμπορούσα να πάω κανέναν εξάμηνον, θα ήταν ό,τι πρέπει.

Νναι, πιστεύκω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Με τόσα εκατομμύρια γαλαξίες τζ̆αι τόσα δισεκατομμύρια αστέρκα, εν' σχεδόν βέβαιον ότι τζ̆αι κάπου αλλού εννά αναπτύχθηκεν κάποιου είδους ανώττερη νοημοσύνη. Προφανώς, τζ̆είνοι εν' πολλά πιο εξελιγμένοι τζ̆αι ήβραν μας τζ̆αι τούτον ξέρουμεν το που τους ιπτάμενους δίσκους που κατά τζ̆αιρούς εντοπίζουμεν στην γην.

Ρε παιθκιά, έσ̆ει αθρώπους που εν τους αρέσκει κανέναν άθλημαν, ούτε τα ομαδικά ούτε τα ατομικά. Που ήμουν μιτσής θθυμούμαι ότι έπαιζα μάππαν, στην γυμναστικήν έβαλλεν μας ο καθηγητής - εν είσ̆εν σ̆ειρόττερον πράμαν: να βουρούν ούλλοι πάνω - κάτω όπως τους πελλούς τζ̆αι να κλοτσούν μιαν μάππαν. Τέλος πάντων... Πάντως γεννικά που 'μουν μιτσής εν έπαιζα κανέναν άθλημαν, το μόνον πράμαν που έπαιζα ήταν μηχανούες τζ̆αι φλιππερούθκια.

Επιτραπέζια παιχνίθκια εν έπαιζα πολλά. Επαίζαμεν ππιριλλιά θθυμούμαι στην γειτονιάν, τζ̆αι συνήθως έχαννα, γιατί ούλλοι οι άλλοι ήταν καλλύττεροι που μέναν, είχαν τζ̆αι καλλύττερον σημάδιν. Θθυμούμαι επίσης, ότι έπαιζα ποτούτον το μηχανούες τζ̆ι είσ̆εν έναν παιχνίδιν με έναν πίθηκον που μου άρεσκεν πάρα πολλά, είχα πάθει έτσι πώρωσην μαζίν του. Έναν πιθηκούιν λοιπόν που έσυρνεν κάτι πίλιες άσπρες, αν θθυμούμαι καλά, για να σκοτώσει ούλλα τα πουλιά τζ̆αι τους αντίπαλους που έβρισκεν στον δρόμον του.